manfaat sabun tu bukan cuman untuk kito mandi bae, tapi manfaat sabun tu biak badan kito bersih dari kuman, terus bikin badan kito wangi jugo kek gitu, banyak manfaat manfaat lain dari sabun bukan cuman buat mandi, cuci, cuci tangan kek itu jadi guno sabun ko bukan cuman buat mandi be, banyak guno lain kayak buat kebersihan badan kito, dari keringat, dari debu terus kayak bersihin tangan kito ni dari kuman, biso jugo di pake tu buat bersihin bersihin alat alat rumah tango kayak kipas angin, kaco, jendelo banyak lagi lah macam nyo, jadi jangan anggap sabun ni cuma buat mandi be, cuman buat wangi wangi be, kegunaan nyo banyak biso buat di pake cuci motor, segalo macam.